Ara patrás: Cientu, noventa-i-nuevi, noventa-i-ochu, noventa-i-sieti, noventa-i-seis, noventa-i-cincu, noventa-i-quatru, noventa-i-tres, noventa-i-dos, noventa-i-unu, noventa, ochenta-i-nuevi, ochenta-i-ochu, ochenta-i-sieti, ochenta-i-seis, ochenta-i-cincu, ochenta-i-quatru, ochenta-i-tres, ochenta-i-dos, ochenta-i-unu, ochenta, setenta-i-nuevi, setenta-i-ochu, setenta-i-sieti, setenta-i-seis, setenta-i-cincu, setenta-i-quatru,...